जानवरो के बचाअण के आस्ते आमुक तीनका ख्याल पणना राखना ओर टाइमो टाइमच तिनुका इलाज पणना करना और तिनु डॉक्टर बेरी चाइ देखाअणे। ताकि से बिमार नुअ जानवरु के आस्ते आमुक तीनके आस पास का वातावरण साफ चाइ राखना ताकि से गन्दगी से बच जाअ।